aja ñá kuu ña´a ñuu yo ra ya uu-m ya u-n tyiku´a ntua núru tyi ñaa ta tú´ku mm tu tú´ku tivisía nakatye ni ta tivisía ka´ra ña´a ña sitiu´ru kua uu-n kusaru kana ña-m vitu kuaa ve´e kusaru kana ña u-m tu a´ru sa´yo ve´e kuni´yo kuu sa´ru nakatye ni aja ta´ña ñakuu nùù yaa tuu inka ru taku tu titi ka tuuta sani kuu kutiu´nyo ru ku tutu´n a kutiu´n yo ru kuaa ve´e tuku tyi sani tu kú titi ka´ra xii ru ka ña kuu tuku tivísia ka tyi tivísia ka´ra kò´o nantua kita ru tyi kita ru kua uu-n oko usi kuía a uvi xiko kuía ra ni kisía koo´na síaru ka tyi ni ntakuna yata ru na katye ni aja ta tú kuu uu-n taku taku tivísia ka ra ni kisía kii tikixi ru akii kiti ki ra kisíara ntiru kuaru aja ta ñaku titi ha´ra titi ka´ra kuu kooru ka a´su in cientu a uvi cientu kuíaa ra ko´a ntoru tyi tu va´a ntua ku titi ka aja ta ya tu inkaru uu-n tú tiikú tukura tu tiikú ha´ra i´su in kanta ru si a titi ka a ña tivísia ka tyi tu tiikú ka´ra uu-n ntíka nta´a ru ra tiko´ko ña kuu uu-n yukuli ru tiko´ko a´ra tuka kuru kuu sitiu´nña ku uu-n ña kuu ñá in a´ru kuni yo sa´a yo in ve´e siinli ra ña´ra kantiyo ru ra sa´ra kuu sa´ru kuu ve´e siin ra kita ru uu-n u´un kuía a iñu kuía ñaka hua kita ru kusa´ru kuru siintu ku aja ñatyu uu-n ña sa´ra yaa tu inka ru tu kuu uu-n tu ntíi ñú´u ra tuka ra tutu´n va´a ntuva tutu´n va´a tu kuru tyi ña´a taku ñaa na na kante ru kuu tutu´n ra ña´ra ñaa-m vantua kayuru ta ka´, yu iti sa kayu ru aja ta ña tú ku tiv´sia ka´ra ikayuru ka tyi ñaku tiempu savi ra yu´mantua ru ka´an na ña´tyu ñaa kumi nùù ru kua ya´ña kuu ñuu yo